لعبتي المفضلة في الطفولة كانت <hesitation> عبارة عن دب احمر صغير يعني وكان معاي في كل مكان كنت وايد احبه حتى الملمس ماله وشكله وبعد لان كان يرتبط بذكريات وايد حلوة عندي يعني